بنصحه إنه يتناول السلطات، أو مثلاً إذا بيتناول لحوم، يعني إيش، يسويها مسلوجة ،يسويها مشوية، يكون طعمها لذيذ وتكون صحية، وإنه يكثر فواكه ، يكثر خضروات، ويبعد طبعاً عن الوجبات السريعة، وبس كذا يعني.